<hesitation> Raha hoe folera mitovy a loko aminà a-avana ndreky zany an, ohatra hoe raozy ohatra, raozy raozy le maniry io an ohatra mena, misy menamena de misy raozy, de ohatra pervenche ndreka, pervenche izy misy malaka violet zay ny rahany, dia belle de jour koa ohatra hoe mangamanga, a io zao mitovitovy loko aminjareo.